Palta <noise> ipuere <noise> yau <noise> enssaladara, ipuerevi horno <noise> pe yamboingue ururupia <noise> ndie jokurai <noise> ta yau añi ipuerevi yayapo <noise> pastarami <noise> kesu ndive jare ipuerevi iru forma yande ñanekirei rupi yayapo yau.